Kalo <hesitation> bula esa sona ita masok nai <hesitation> teu beuk ita soda na nanu misteri ita tababuluk ita soda na.